Mbala tsisy fahasamihafan̈a amin'ny raha nivolan̈iko teo fô koa. Koa ikoran̈a toetrandran-drô Arzantina an̈y atsika, miôva arakaraka tan̈àna andianan̈a fô zen̈y raha io, arakaraka faritry ipitrahanao. Baka eo aminjay, misy lera koa zen̈y amin-drô an̈y mafana miaraka mahalen̈y maresaka, misy lera amin'ny tan̈y ten̈a dezera ndraiky ten̈a ny maiky tanteraka tan̈y ankitin̈y feky tan̈y karàn'izen̈y.